इटली इटली देश थी तो अपना पौल <hesitation> पौल मुटल बाप। रोहलो ने ची राजुगांदे ची तिन रिबायर <hesitation> ची चासे लावलो। इटली ती लावलो में देख रही अजी घणे गोरी गोरी छे न घणे गटाली देखाई। पंच जटली गटाली देखाई केरा गुण <hesitation> एक वार उनी कोई। जी लोग पूर्यो भी ती भी काई भनेन करेन काई काई आउन्दी सीधी वात्ताच करें।